<hesitation> Voanjobory, a tsaramaso mena ndraiky mai- <hesitation> fôtsy, a lojy mena ndraiky fôtsy, a black yes, antsôtry, voantsorôko, tsiasisa, zay.